شوف وحد لمرة صابت واحد المفتاح يفتح كل البيبان فتحت شحال من باب يعني مكاش عندي- مكاش عندي نقدر نفتحو ودخلت وشفت عفايس مكانش لازم نشوفهم واحد النهار فتحت واحد الباب وشفت حاجة الي كان صح يعني مش منالمكن انو انا نشوفها اني كيشفتها حتى يعني فرحت وهداك يعني كانت حاجة سرية وهي عندها تمن غالي وديتها و- وسدفت منها وحتى وعدت انايا وليت من- من اغنى الاشخاص في هاد الدنية غير بهاد المفتاح